କୌବା ତରେ ଏକୋ କୌନା କୋ କିପରୀ ଆପେ ବଂଦ କରେ ଜାଈ ପାରୀ ହୋ, ତାହା ଉଲ୍ଲେ କୋ ଗରନ୍ଦୋ। କୌବା ତର ଲାଗୀ ଥିଵା କୌନା କୋ ଆମେ ଲେଂସ ଦ୍ଵାରା ବଂଦ କରୀ ପାରୂ। ପ୍ରସ୍ଣଵାଟୀ ବହରୀ ମୋଖୀ କା କିମା ସଂଖୀରତ ଆଟେ। କୌବା ତାମରା କାଚ୍ଚର ହୋ ହୀ ପାରେ, କିମା ପ୍ଲାଯର ହୋ ହୀ ପାରେ, ଅଥାବା କାଚ୍ଚୋ କୌଡ ଭୀ ହୀ ପାରେ।